Ngaukia kangama ngashaasa motro ngakia ho kashai ngasambia fibakuri ngaheiya foshi ngamaa ngahareuva mburu ngane sengetra mara ngavelia ngamaa ngane sengetra cha kwaya nganeasa motro ngakora. trukalya ngamaa ngahuma haafa ngamaa nganekia chao cha ngoto rikoni se ngaharawa na mburu ngakusambia ngalya cha kio ngahitra ngalala.